Hijoles per orita nana izobna per nana udzëꞌla tiemb, antes por medio de kard, koreo lëꞌma sia per nana lo ic̲h̲ëlá guꞌn pues xnusa, xnusa lëꞌma c̲h̲ak nan kad guꞌn diꞌtse guꞌn c̲h̲ak ciudad o bukwaꞌn sdzak minn xkiedzma siempre nap lëꞌma c̲h̲ak, no antes este uyapna ti tiy uyu ti diꞌl uyët y nandama ba or uyët pues antes pero saꞌnde na y guꞌn ic̲h̲ë celular nap lëꞌ guꞌn ki c̲h̲uꞌnnla bis o por medio teléfono.